نعم أحب جداً زراعة الحدائق وحاولت <hesitation> الفترة الماضية إني أشوف مقالات وكتب عن هذا الموضوع وجربت طبعاً زرعت <hesitation> شجر الرمان وورد الجوري وورد اسمه العطرية كانت ناجحة جداً وجميلة جداً.